A cañnjake daga ko pottu en arannde wadduke hannde. Gam ndenno naani mbaano ɗaa, minumto ndenno naa ko ɗume mota entata, ammaa ɗum wiya hannde, wayi hara an entata BMW, an entata Benz, ndenno mota maa ɗum ɓurta Ferraari, Lamborghini, Poche.